जू बिल्ली वंदी ऊँ त अकेला रोण और शांत रोण पसंद ची जबकि जू कुत्ता वंदा ऊँ त सामाजिक और दोस्ती ववा वंदा जू बिल्ली छीन ऊ चुप रौंदी और जू कुत्ता छीन ऊ भौंकदा छीन जू कुत्ता वोंदा ऊँ त साफ़ कन पड़दू और जू बिल्ली वंदी ऊ अफ़ी आप खुदता साफ़ राखदा।